زما په نظرد خم، خمیره کیدلو پروسه په عمومي شکل باندې یو کیمیاوي پروسه ده څې هغه دواړه د نوشابه جاتو او یا هم خوړو شکل او ذایقې ته او نوعیت ته تغییر، له یو شکل نه به شکل ته تغییر ورکوي.